Okara orie leh yunne abie okieh pie okich bon-aribie bie lyinnu leh bie mpan, ibie lysheh ikinkin, okara orichie lo-oumu, okara orieh ko-chie leh bie-esulele okara ori k chie leh asumutu okare oriko pie mpi okare ori k chie leh bielep, okara ori k chie leh-bieutue orieh bon ari bie rie beikur, beifie|shing okara, okare ori ko okie bon nishang bie nne bie rie pute ari bie ari bie belernnleh nu irie bon mbe, bie bieh mieh mama esukule okara oriki okiyahbo inshehing, bie mpi abieh bie miel gheh bobo oo wunu bie mutu abieh biebum mpi ennu kibie lure, ikieh kiehlur opie yah nunu ko shari okium, leh bie ihieh chie mpi ofieh napbo kese kilekieh lo-orumu bie yeh chie bie murro bie ochieh rum wunu, okara ori ko pie beynne ibie ikuro leh kese kieh bie chie rumbunnu, okara ori kp pie beynnu, okara rumu buynnu, okara ori ko pie kie beynne kielebo muisheh leh kile nu, kibie, ari bielyieh ari bie abie mu ari lyiel afieh lebirhy kara opie bie kileh ari isumutu ikobo arichie, bon bie yin yin kie chie chie yurro gon ori kieh chie ori leh isumutu okara ori ko pie, bie lepb, eribie kie inyuo kie inyuo ibe-bie lepe iyam-pute ari kennu leh bie lepe ibie innue okara ori ko kie blep ari leh bie yehnu nfah biesarieh hieh yeh bielep biefieh, olnara ori-ori ko fieh bielap ibie kie ynek ynd |bunm bielap ari bie byennu abie kiyur, okara ute kiekieh-opie beynn wubie ley fieh bieshi kiisheu leh wubie lesiesheh s that innue iyeh wubie nnu ute, haybie bie sheki sheu, bietule abie-bieh chie bie kieh afieh, bieriekieh sheu sheru bon leh-rie agh-eh ghieh |chien, leh ighe-dhieh ari |efurro leh, irie ishe-shaieh ari bokiburro leh nten ari leh bie nwe ari bie richie pie-pier meul opie-okare ori ko kieh bienne abiekiekieh mpan inap-npeb, kiekieh ute obu chu tebo-boaribie beriwune, iwuyuieh bienne bie rie pute bie mpi bie esukule bie isumtu, bienne pute abie rie kikieh bie pie kie bie cun-ich cun kara oriute k pie kie kieh|leleh boo kie kieh